Eje emamaram, nmara ga ọfẹ eje nmara ga ọfẹ eje jin ma Inna ẹbi eje nwẹ nni nsang nne si nna adọn ẹnẹge gọọd am sẹ adọn ẹnẹgẹ ni ga ntak wa eje yi nmad ere jẹ gangẹ, akam ma Inam, Inam ga ẹgbẹ urre ga utu ẹbi ga eje yi nmad uwa ẹgọt ugara ẹzẹn, ugara ẹzẹn ẹmann uru ufẹ ubuu ugara ẹzẹn ẹmann mu ugọm mọ ufu unyi ni ngọmọ ndẹd ga eje yi nmad, dẹn akam ẹbi ga eje yi nmad ja mọ ugọm una ọdẹd ọvẹn ẹjarẹ ọvẹn yẹ uto uru usang yẹ anyi ni eje yi nmad wa okomo kọng nna ededed ad ọn ọnnẹ eje yi nmad, ẹbi ga eje yi nmad eje nwẹ nna mọ nbo eromam nbo wakam, nbo bi Inam nọrọ gwud iduda iwa ga edudu iri <hesitation> igwa aduk, iwa nka aduk, nka aduk nyi emo, ijii Igwa emo anẹp ma nam emo adẹd ma nam emo adẹd ẹbi ga ujiji yi Isang Iwọbọ gu ẹdudu nwẹ uromam gwa ufu udoro ni irrẹ, Issẹ yida Isang yi ana ọdẹd yẹ ẹgbe amad yẹnẹ ayẹ mu ufẹ ni ọbọk ma ushi ukpuga Inna ndọd mọ nnẹ cham, cham, ẹfẹ ẹbi ọfẹ eje nwẹ udoro ni je unyi ni ukpuga nwẹ.